सब बात माफ करना सम्भव ते है मूल अनिवार्य नाइ है। माफी देहना आत्मशान्तिके तहनि बढिया बात हे, मूल जबरजस्ती माफी देहना आवश्यक नाइ हे। कुइ-कुइ अवस्थामे माफ नाइ कर्ना निर्णय फेकुन आत्मसम्मान आउ आत्म सुरक्षाके तहनि जरूरी हुइ सिकता। कुइ-कुइ चोट ऐसन रहतीयाँ जौन माफी देहना कररा परता जैसेकि विश्वास घात, गम्भीर अन्याय, हिंसा आदि। कबु-कबु माफी बिना फेकुन आगे बढे सिक मिल्ता। माफी देहना आउ नाइ देहना निर्णय पूर्ण रूपमे व्यक्तिक विचार हे।